Fitaovan̈a hita amy ôrdy ndraiky. Misy klavie, sory, tsy maintsy misy ionite santraly, misy ekran, <noise> eo koa karity maira. <hesitation>